Ny saka indray dia ilay mifanorokoroka, dia mifampitakosonkosona, izay no fomba tena ifandraisan-dry zareo rehefa hiresaka ry zareo. <noise>